والله أعتقد إنه السيارة تتكون من محرك يعني هيكل معدني وإطارات وبطارية ونضام تكييف، وعجلة قيادة ويكون فيها إطارات بلاستيكية <hesitation> مطاطية شوية، وكل هالمكونات تشتغل مع بعض عشان تخلي السيارة تمشي وتكون مريحة للسائق وآمنة.